Nempo tenzi yanu kumaisha yane nachino pendelie yani kwanza ukujituma nimilimo ange nkulondi chaku tichinga nsaidia panganda pana- pana kuishi ko nanji kwene kupela nkuya shauri nanda nane kwezana yakulonda yaomba kino kita yakatfa vine kuye nange inti mwe kwanza ilu yeshimike chino chikutakwe kwanzi chia kwanza londi kazi zinziyima kuleteli chipato inuma pelange ngiwa chipata yani ukuishi bila wasiwasi ko nemevino pendelie ngatali vivyo umazanu numwa munjiko nanga namzana nimshaurivo kwene ukwa kutayeleka ayi kuzima ukuipe mukanye tikukwene ahh utachezshiya